Pos el añu'l andanciu. El COVID-19 mos eschangó la vida bien eschangá i enque ya va queandu patrás, pos una tupa de proyeutus que s'eschangarun. I lo peol hue cómu muó la umaniá. La crisi sanitaria, económica i social que truxu consigu hué la más grandi dela estoria recienti. I lo que mos á queau es una umanidá a ca ves menus umana, más desapartá. Un añu mu malu, el peol que me recuerdu.